Kua yetapako jae mopetɨ tembiporu ikavigueva, oimeko guinoi jaï, yamboyoaja jare ñanepoaka yamboingue jeja rupi, jukurai yambo yurupeka, yaumbiri, jukurai oyajɨa vaera mbae, tarapo ani oiptague yayajɨa vaera